أي شخص لو بتسأله السؤال ذا بالتحديد أظن بنسبة تسعين - تسعين في المية من الاشخاص لأ يمديهم إن هم يعالجون أي مرض الأمراض مرة شيء صعب تخيل يكون عندك أحد قريب لك وعنده مرض محدد والعلما كلهم ما يمدون إنهم يعالجونه فتخيل يكون إنت عندك موهبة أو قدرة إن إنت تعالج أي مرض أياً كان إيش هو. فلا أظن إن المرض بالنسبة لي افضل